راح أكون متواجدة في إفتتاح الأولمبيات، هاي التجربة الرياضية الرائعة، راح أحاول إني أحظر حفل الإفتتاح الكبير والمبهج، راح يكون هناك عروض فنية رائعة، وتكنولوجيا مبتكرة، أستمتع بمشاهدة المنافسات الرياظية المثيرة، وتشجيع الرياضيين في تحقيق الأداء الممتاز والمتميز.